اول حاجة <hesitation> تجيب المكرونة طبعا تغلي ماء بعد ما يغلي الماء تحط فيها المكرونة بعد ما تنسلج تطيب المكرونة <hesitation> تشيلها تصفيها من الماء ثم تجهز الصلصة او اذا كنت تحب صوص ثاني غير الصلصة جهز الصلصة طبعا تحط عليها ملح تحط عليها البهاراتك اللي تبيها <hesitation> ثمن تجمعهم مع بعظ وعليك بالعافية.